Náñtɔ aŋtʋ wáana dabaram ilimó? Náñtɔ tɔɔ wáana dabaram ilimó mɛɛ dzɛ dí mɔsɩ ka kɩsɩ, dɩí ná asíya, ásiyá wárí dɩí yála ka tʋŋ sɩ kʋñsáa, kʋñsáa wárí dɩí yála ka ya kpakpadzɩmɔɔ, kpakpadzɩmɔɔ wárɩ, <hesitation> kakʋŋkakʋrʋráa, kakʋŋkakʋrʋráa wárɩ ró dɩí yála ka ná kasíñgɛlíya. Tɔɔ bʋká béé náñtɔnɩŋɛ tʋ, tʋʋ yɛ ilimó? Béé tʋʋ yɛ? Tʋwɛ tʋʋ gɛ tʋ ditoó wá, tʋʋ gɛ tʋ dito.